Wa yi va ba meksikɛn na se be cururu we a we ba se <hesitation> benɛ a dogura vɛrobe drogu a le vɛ drogu a a le jɛ ho dimiyan <hesitation> generaleman ba meksikɛn na ba bɛrɛ zun mu ma tete ba lange yan mibin um